O dozze o me fa vegnî in cheu i apòstoli de Gexù. De atre cöse no me vëgne no me vëgne in cheu. I dozze apòstoli de Gexù che stavan insemme à lê quande o î à çercæ, e basta.